Nti ti koni̱a̱ ko ri kotónchi, kixin ri koni̱a̱ la ti tochónta ri sin ti familieni na o̱ ti sin chjasin na tochóndaxin sin ri koni̱a̱ kixin tꞌayakohen va nchia na, nohe va tꞌitja va tꞌenkachjina va tèntso̱ la, na nti nti itsje nkehe jína tjinki̱tsa ri koni̱a̱ a, tinkatoxiko sin xriko sin nti̱a nao sátji̱ko sin nte̱je̱ ri koni̱a̱, ndá ri kotónchi na ti más que ixi toxrihin sin tsochónta sin, ó xi̱kaho más tjinki̱tsa avece tꞌoan ti konchíxin na, noma avece na suàte va ti nkehe la o̱ suàte va hasta ri nti ìnché va, noma ti ti más que éxi toxrihin koa sin tsochónta sin ti kotónchi na, ya ke e ni na a̱ntsí ti toxríhini nti ri koni̱a̱ a, kixin nti nohe va tjinki̱tsa va tenkachjina va tèntso, la o̱ tꞌayakohen va nchia la nti nohe va nti chronka va ti itji okje jente jehya nti familia, na o̱ jente choxihñani na tjinki̱tsa va nti chronka va tsjánka va la ri tie la nti tꞌinkite va iko la o̱ ichren konchi̱a chriin tja̱tꞌo̱, la ri koni̱a̱ la imá listo va na. Chronka va tsjankate̱e va ti nti tja̱tꞌo̱, kixin chronka va kixin ntaha itjen nko ko ii jína siñehe ti jeheni, na o̱ kaín la ri koni̱a̱ la antsi nti ichꞌe va ixra̱ ke ri kotónchi a, jeheni na kuechóntani jnko ni̱a̱ kuekꞌin nti frida na, ri koniéni na imán nti listo va na, nti tꞌikon va nkojín iko xika ixí konche la o̱ konchi̱a la tjsankate̱e va la ko tinká va tjiji va ri tjejochoni kii chronka va kixin nta tjen jnko ko jie̱he, la ri xika ri jeheni na ó tinkaonoheni na ó nti noheni ri nti nkexrí chꞌe va ixra̱ na ó luego chréhe̱ni va na, chrónka va kii tjen ri ko la ntaha chaxin tsjini la nta tjen ri nko konche kjitsínka, na nti tjeani, tjeani xro̱ la o̱ nta tꞌóñáxini ri xika ri konche na, ri tónchi la ri va a la casi nti más ke nti nchixin na ó tahó ri nti tjínki̱tsa na, ndá ri koni̱a̱ la a̱ntsí chꞌe va xra̱ na, nohe va nti, nti chronka va kaín ri nkehe nti, nti peligro sin, na o̱ ri jente itji la o̱ nkojín carro tji ri nchia nandá jehya choxiha va la. Tsjánka va, ndarí xi̱ka ri ixi jeheni tsjiji ni na ri koni̱a̱ la desde kjin nti xraxehe̱ va la o̱ tonohe va, la ó tjixin va nti̱a na, tinkachrika la nti tꞌindate kicho va tjiji va, hasta ri nti ti ó tji̱xi̱ni nti̱a kixin ri koni̱a̱ la imá nti nohe va, nti tatsoan va ri ìnche va na, na ta ri náxroxin ri chótani jnko ni̱a̱ na, tanto tónchi la, taho ri xra̱ chꞌe va la o̱ más que tjoa va, ya ke ri tónchi la ma nti ntsikoa nti peligro kixin tao xĕjin kaxre̱e va, na tsjianki ti comida na o̱ nti ri donde ti teotsinka na ntahó xĕjin kaxre̱e va, ndá ntsikoa peligro kixin ri comida siñeni na ntsikoa tsikohani na tsjianki kaxre̱e va, ri nti ya que ri tónchi la nti a̱ntsí teoxehen va nkaxehen nchia la o̱ cuartoe nkojín ri sin nti ìnche va, na nda ri ni̱a̱ la casi nahí kixin jehe va la siempre ndója tjejó va, listo chóhen va nkexro tsji la o̱, o̱ nti nkojín ko jehya nti nti ri ikue ri familia na tjaka tikatjen va tꞌinkite va ri iko tsikji. Tsikji ri nti loga ndo̱e va. Tsochronkani ntsi de ri koni̱a̱, ya ke rí koni̱a̱ na ixi chroni nantá kixin nti a̱ntsí listo va, a̱ntsí nohe va na nti nohen, nohen va toxraxehe va ri ìnche va, na cuando tso̱tjueheni jnko ni̱a̱ na, tsinchekjiñeni na sinchekꞌini na, ri konia la tjankixin va tonohe va kixin tjue̱he va, tjue̱heni va na nti, tinka titja va nti nkexro ri nchekjine va na, nohe va nkexro chohen va nkexro ri ìnche va na, tatsoan ri ìche na cuando ri xi jeheni chóntani jnko ni̱a̱ ndá tsꞌaxrjeni sátsjini na listo̱ kotohe va na nti, n anti ri siñeha va la noaxin tjejo va na, ta ri noéxini kixin ri kori konia na nohe va, nti choxin va, nohe va ri nohe va kehe ri tꞌava na, nohe va ri chéhe̱ va. Ri tsjanka na cuando ri koni̱a̱ o̱ nkojín ko tonihin na noàxin tjejó va na, tꞌea koa va na ri jeheni xika ri ìnchéni na o̱ ìnché ri ko na noheni kixin cuando teotsínka va, tꞌe̱a va, ñeha va, tꞌiha va nta̱ na, noheni kixin ri ko̱eni na níhi va, na ticháxi̱n tseye̱heni nkojín sin nohen tjanjon xro̱a̱n hacia ri ko na tsochjehe sin xro̱a̱ kixin tsokjan va, tso̱chéhe̱ va, na tsokjan va siñe va na noheni kixin ri ko la koi chónta ti nti kuancheníhi na o̱ tohen sentir ri, ri nti kjuachehe la tsjanka, la cuando ri níhi va la nohe va kaín, ta ri chronkani kixin ri ko la a̱ntsí lísto̱ va, na ri xika̱ ri xi koni̱a̱ chroni na, cuando ri eni ìnchéni, ìnché va ri eni na sátji na ri tsokjahñani na ri koni̱a̱ la nunca tsitjañehña, lísto̱ tsꞌejochohen. Na nohe nketin xetani va la, nti chéhe̱ va la, ó nanohó va nkeora tsokjani ndo̱eni na ó lísto̱ teochohen va, lísto̱ nti tochjina va chronka va kixin, kixin nti kuayakohen va nchia na o̱ nti kaín ri nkehe siín na ri koni̱a̱ na tsjánka, la tinka chrika ri nti tonohe ti tjiri itjini ndo̱eni na, na tari noexini kixin ri jnko ni̱a̱ la, nohe nkeri kuanchenihi la o̱ kjuachéhe̱ la kaín.